في أحد الأيام اكتشف طفلا بابا موچودا بغرفته لم يكن موچودا سابقا! ف اثاره الفضول وأراد إن يفتح هذا الباب، ففتحه ودخل فوچد إنه يوچد عالم -عالم آخر مليإن بالكنوز والغرائب والاكتشافات الچديدة والكائنات الغريبة!